Ny biôlôziky, tsisy fangarony mahasalama fô ilay simika ndraiky misy fangarony. Matsiro izy fô tsy sakafo ara-pahasalamagna zegny, tsy karaha biôlôjika.